हाँ! दोस्तों कू एक विविध समूह होंणु बहुत ज्यादा जरूरी च। ये सी पारस्परिक सहयोग की अनिवार्यता, विशिष्टता देखणा कू मिलदी। दोस्त अपनापन की भावना बढोंदिन। और सुरक्षा महसूस करोंदिन। हम खुश रंदा। और कभी कभी हम थें आलोचना की आवश्यकता पड़दी। कभी कभी सराहना की आवश्यकता पड़दी। भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक लगाव भी महत्वपूर्ण च। ये वजह सी दोस्तों कू एक विविध समूह होणु जरूरी च।